Urin, oha. otra, onyi, atno, ofin, ofoha, ofote, ofonyi, okhpo, okhpoakyen, okhpoaha, okhpolatra, okhpolaanyi, okhpolaatno, okhpoafin, okhpoafoha, okhpoafote, okhpolafunyi, ekhpaha, ekhpaha laakyen, ekhpaha laha, ekhpahalatera, ekhpahalanyi, ekhpahala atno, ekhpahalafin, ekhfaha lafoha, ekhpaha lafote, ekhpaha lafunyi, ekhpetra, ekhpetra la kyen, ekhpetra laha, ekhpetra la atra, ekhpetra lanyi, ekhpetra latno, ekhpetra lafin, ekhpetra lafoha, ekhpetra lafote, ekhpetra lafunyi, ekhpenyi, ekhpenyi lakyen, ekhpenyi laha, ekhpenyi latera, ekhpenyi la anyi, ekhpenyilatno, ekhpenyi lafin, ekhpenyi lafoha, ekhpenyi lafote, ekhpenyi lafuyin, ekhpetno, ekhpetno lakyen, ekhpetno laha, ekhpetno latra, ekhpetno lanyi, ekhpetno la atno, ekhpetno lafin

Ekhpefunyi la nyi, ekhpefunyi la latno, ekhpefunyi lafin, ekhpefunyi lafoha, ekhpefunyi lafote, ekhpefunyi lafunyi, endgakyen, endgakyen lakyen, endgakyen laha, endgakyen latra, endgakyen lanyi, endgakyen latno, endgakyen lafin, endgakyen lafoha, endgakyen lafote, endgakyen lafunyi, endgaa endgakyen la kyen, endgakyen la kyen akyen endgakyen laa laa.